Ny fomba fanarahako maso ny fandaniako anaty volany ra- anaty vola raiky. Tsotra avao zay. Mangalak'aho cahier na boky zay na carnet. Soratiko ao ny drala militsy amiko, bakeo soratiko amizay koa ze raha ilako iaby iaby miarky amy viliny, zany hoe ny drala miboaky isanandro nohon'ny drala militsy isanandro. La iny amizay zany ro ahafahako mamantatsy hoe zao ty drala laniko na zao ty fandania atako anaty vola raiky.